Lafa hamitipitidraha koa zany ohatsy hamitina boky, la map-vakia aby i boky igny la avy eo alay ny hevidehibe anatiny boky igny ao, vita i hevidehibe igny, igny amizay ro akambakamabatsy da zay ro famitina azy.